Nenaxee ngo nei ne ividine í na ne kaxtíyo nko kaxtiici ñaꞌa tɨtɨ́n neinuu nei nei frután ne í na ne i vita mina ívi ínga ikaxtiyo nkō taka inakaꞌan ko ntoko runti nakaꞌan ko mansa nadɨ kanani o éadɨ kanani ñuu ngó ña ne í na ne vita mina i vitamina a í na ne kaxtiyo nko kāi de kaa inakꞌan k váti kaíxi uvi defensá nko ne í nga ne kaxtii kaxtiyo nko tokoo koma i vita mina ine ína kaxtiyu nko takaa énákaꞌan ko nee <hesitation> i gua ya váꞌa nakaꞌan ko í na neɨkādɨ vitaminá xi ua ya váꞌvi neei netɨ́ɨn nuu mi vi tɨɨnumi í na ne ɨntɨꞌɨ kuāꞌa tevi kuáꞌa viko vé i viko navi dá ne chí nga ne kakuaꞌa tevi kakuaꞌa vá thi váꞌxi te i nɨꞌɨ ua ya váꞌ ca ɨdɨꞌɨ tɨ́ɨn nuu mivi nee ivevií ja ne inakóo neei míisperuu í na ne. Tí ga né kuoꞌn dɨ kākaji ó vi ti kai kúxi ne váꞌa xaívi kookaji o ne ti ña ne nu énu nakaꞌa kuii koꞌon koxukú ii váꞌa xiꞌiteé ñi ɨtɨꞌɨ o é ntɨꞌɨ xukú i nɨꞌɨ takaénakaꞌan o nei ua ña vá chi nendɨꞌɨ e cíi kiꞌo i de ñañí ni ngo ñon ñañi ni ngo i ntɨꞌɨ ɨn ndɨꞌɨ xukún ne íi kiꞌo xi veti ño o ne ñainɨunuu cɨi kiꞌo cɨ kaa ne o énu ntɨꞌɨ ne ne kakuiñū ngo ne veni módo i vi ng provechar vi ngo provechar ne i ne kakuiñu ngo nei ta ka vií ja ne ntɨꞌɨ ve scutɨ́ɨnumi ntɨꞌɨ skutɨ́numi ne veiscu neei takaénakautɨɨnu mi vi véꞌi ua īa váꞌ vi véi vevií ako nakóo scú ne ne i ntika kueꞌé vi i nga ntíka kueꞌé vi véiī na kóo ñó o énu viko kaꞌni né nakóo mángú vi na koo tɨ tamá vi nakoo nakóo ntiku nti anō na nakaꞌan ko ne ntecāringunakaꞌan ko tí nga ne īo tiempú xi o ñó kaꞌní io í nanntɨꞌɨ chi na nexhini nko i na ne nakayei nko. Takaꞌantoko ñúꞌvi i ntoku ñuꞌvi vií já ne intɨꞌɨ ntoko ñuꞌche i ntɨꞌɨ ntoko ñuꞌvi intɨꞌɨ̄ í kantɨꞌɨ̄ ká ci nko i ñaꞌ añaꞌadɨɨ ká va ió ne ntoko ñuꞌvi ntika xá ne īo i un kuéꞌen chi ntiíka á ne ñakantɨ̄ꞌɨ i u kueꞌenchɨ nti ka vi í nga ne ñakantɨꞌɨ veti nee nee íkantɨ̄ꞌɨ ne taka ínakaꞌán o ne nɨꞌɨ nei pruta í nga né kantɨꞌɨ̄ vēti īo thí nga i kaj ú vit í nga ne kaxtíyo no kastiyo nko toko ñaꞌa ñaꞌ kaikúdayucoo ña kaꞌa ii īó vi ta mii na i xi nɨꞌɨ ntɨꞌɨ nee í kakaꞌan o nɨꞌɨ ntɨꞌɨ nee i kakuíñū ngó ne ntɨꞌɨ nei prutá ngo ne í nga ne kaju toko ñꞌa ñaꞌ ña xaꞌan kastiyo nko ntiko ntíko nī moscue íkú naa da kaxiní i i nko kunaa í ntɨꞌɨ ne i taka tɨkue xá ne í nga nekukuéꞌe na kuta ne kuxi nakóꞌ io ne í teꞌyu máñu tuniika ne kinakuín go neña kui ñaꞌa chi kaju kaju ci kō seégé ngo ko seegé ngo ne dinga vóꞌo i kajú neīō ñú no ña taka nakaskun no takaɨ ne íko miidá ne í ga ne xini nko ti kājú nee nɨꞌɨe dií nga váꞌa í kajú ntɨꞌɨ nee i kakuíñū nko na ñaꞌ ñáꞌde káva kajú neei kākíꞌ uɨn í ne kākiꞌ un ne ñá xinī ngó ne ntíí ka ntíka kakúꞌñu vi ntí kā ña ntú te kāa. Nté de chuun ñā i ñāꞌa thi nakaꞌán ña ci ndute ntēꞌñú ne tí nga nté de chuun ña ékakúꞌñū ci nga váa thi váꞌa kaxeꞌnu nakaꞌán ña vetsi u é nu ñáxi ini nko nēe inantíe véti dií nga vaꞌa ne kajió nee i kakuiñū nko taka inakaꞌan kó ne ñúvevi ne taka neñúveviꞌ ntɨꞌɨ nei ña kui ñāꞌa chí kui de i kadiáꞌvi nte ñaꞌa kueꞌnú ta ka ineeé ka kuii kuedií nga i nēé ka kui kadinga i duꞌva kaꞌnu tí de xēꞌe ta kainákaꞌan o veti ña íɨntɨꞌɨ nacheꞌen ñavi ñanɨ kuéꞌenchi quími ka ka ne neeé ka neé kakuiñū ngó iaꞌ ne ko mí é aꞌ ni ñaꞌa tui ñaꞌatuividkaxí á ne ññaa kaxeꞌnu ú ña kaꞌnu i kaxeꞌnu kane chíí na chí nga í kajo ne vingo tako é xiita ingo ña nɨ nɨꞌɨ neí kadiáꞌvi kadiáꞌvi i tei takañaꞌ ñade káꞌva kaꞌnu kueꞌnu tí de xēꞌe ña xíni ngo ña nɨꞌnte kāku nú í dií nga kuedií ngá ne duꞌva kaꞌnu vií xi ku mi kueꞌnchi kuímí ka mii kueꞌnchi quími ka ntéé chuún ña ne achi nga é duꞌa kaꞌnu kakui vexíñu ngó ia ne ñaꞌ ña kaxeꞌnu vei diíí nga vaꞌa vingo kunsumir ne nēeé kakuiñu nko neé ka kui taka énakaꞌngu nduchi vi ntuchiv ne nduchi xe ne kadiāꞌvi de i ítaxi xhingo viti koo mi ñaa ka táingko tuní a. No ñuꞌu neé ñaa kataiu ntúchi xe vetsi ñáꞌa ngo ne náta ña ntuchi vi nata ña kaxíni ngo ti nata ña rabano v ñavi nata ña ɨɨ dɨꞌɨ ti ja ne kadiáꞌvi kadiꞌvi i uꞌunee ñuꞌú ne ideiu intentar táiú nee i coliplor veti ñaꞌaꞌvi geꞌnu ñáꞌaꞌvi geꞌnu i takaénakaꞌan liꞌínti ci ññaꞌdká vaꞌ xeꞌnu kane kadiáꞌvi puésvei takaénakaꞌan o ne ume ñaꞌa ñaꞌ xíni nko ñánɨ ntɨꞌɨ abonu iꞌa ne abonu ci neei neé kakii ma xavi kuuku neé kanateꞌ i u ne cí nga i kākúnuudiínxiíne í nga i ña gíni ngo v ñanɨ ntɨchɨ komeꞌe dií ngane kuꞌedi ngae meī kueꞌenthi quími ka kakúnu nesclaru ti kaxeꞌnu duꞌa kaꞌnu puést chulu ꞌvóꞌiō dîsto ci de xēꞌ kaxeꞌnu veti ko me iꞌa ne ñaꞌ xi ni ngo ñánɨ ntɨꞌɨ̄ i kakunuu ne inka kaa pués na kāhí ña ñaꞌ ka geꞌnu veti vií ngo takoo é tsi vi nko takoo é i kaj ó ne neeé kakuiñū ngo ci ne nga vaꞌa dinga lipi u dañ kaxini ngo ntií ka akaxeꞌnu vi kāxi ní no dingavaꞌa i kajá ó ne kakuiñu ngó ña.